Zen̈y e, karà zen̈y zen̈y ràha ràha ren̈inarô tamin'ny tsiron-dràha nohaninarô teo? Mersy aminarô tsendriky nan̈amià fidbaky e. Fôtony zen̈y ten̈a ilain̈ay, ary ten̈a hialan̈a tsiny koà fa niôva baka mpandoki-nay. Avy iô mbola vao mizatra koà izy amin'ny raharaha io kay hiezaka zen̈y izahay han̈atsara amin'ny man̈araka amin'zay, ia.